Ewa, aminay aty zio, hitanao aminay aty mafana ein, olo aminay aty presque manao clarinette, hainareo clarinette zany clarinette zany zaka atao anaty sachet reny raha io, hoanina io, mm anao zany koafa te hisotro rano reny tonga de kiasy raha io, anao sady manintsinintsy tsara anao, tendanao milamina, reny zany ampiasainy mpanao clarinette reny, anao zany foafandrika koafa mihinana raha io, raha io malaky mamy, anao zany variana aminy izy malaky mamy nefa tsy manatsara ny fahasalamantsika zaka io.